जन्ग् फुत् फर्क, जनैलन्ग् न फर्क, नोमनोवव्, इशिन्ग्नोवव्, जन्ग् मबदि बहैनन्ग, जेन् जन्ग् निअ अग्लय लक्सिन, जन्ग् <hesitation> वेसय लक्सिन, जन्ग् जिकिनि न्बनये बिकिनि, जन्ग् नुमजन्गय् जलन्ग। आर् बेनि तकय् जन्ग् नैनन्ग, न्जे जन्ग् निअ फेमिलिअओ बेसन्ग्स मेम्बर् दुन्ग, बेसन्ग्स मन्त्सि दुन्ग, द बेनि हिसपव् जन्ग्, बेनि हिसपव् जन्ग् <hesitation> मैकोन्ग् थैकोन्ग् फर्क हनन्ग्गन्। हननेइ जन्ग् सोन्ग्नन्ग्गन्, ही फेमिलिअओ नि मेम्बर् नि हिसपव् मन्त्से हिसप् लनने, द अलु खुजिरि सब्रि, बोनिब फेमिलिअओ मेम्बर् फुर अलद, सर्निब सब्रि, सर्निब सथोम्, सर्निब सब्ब, बेनि हिसपव् जन्ग् मैकोन्ग् थैकोन्ग् फर्क हनन्ग्ग। जेन् वेसय अर् रेइन गर्नै थन्ग, बेनि तकय् न जन्ग् हिसप् लनने मन्त्से बनय्नन्गगर्।